एक पाइप को एक स्थान से दूर से स्थान पर पहुँचाने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावित तरीका होमत है। पाइप का रोड पाइप लंबी और संकरी नाली घूमते हैं। जो कि प्लास्टिक पर धातु या अन्य मौजुद सामग्री से बनी होमत है। इसका आकार तय करता है कि पानी एक बार में अच्छे गुसकते हैं। बड़ी पाइप ज़्यादा पानी को ले जात है। क्योंकि छोटी पाइप कंपनी की गति को संभाल सकती है। तब आपका उपाय कई बार पानी का उपयोग पाइप से बहाने के लिए दवा का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर पाप को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना हो तो पंप को इस्तेमाल क्योँ जावें। पंप पानी के भीतर चल रहे प्रभाव पर पानी को प्रभाव डालतो है। इस प्रकार पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाने की प्रक्रिया को तरीका होत है। चाहे वे गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से हो या दबाव द्वारा।